қайырлы күн құрметті сенаторлар шақырылған лауазым иелері отырысымызды бастайық
депутаттарды тіркеуден өтулерін сұраймын тіркеу режимі қосылсын
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат қажетті кворум бар сенат отырысын ашық деп жариялаймын
құрметті депутаттар екінші ақпанда әріптесіміз асқар оразалыұлы шәкіровтің туған күні болды
асқар оразалыұлын туған күнімен құттықтаймыз зор денсаулық және депутаттық қызметіне табыс тілейміз
енді жұмысымызды бастайық
күн тәртібінің жобасы сіздерде бар келісесіздер ме басқа ұсыныстар жоқ па жоқ
жоқ олай болса күн тәртібіне дауыс берейік
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ күн тәртібі бекітілді
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі бірінші мәселе салықтық базаны бүркемелеуге және пайданы салық салу аясынан алып кетуге
қарсы іс қимыл жасау мақсатында салықтық келісімдерге қатысты шараларды орындау жөніндегі көпжақты конвенцияны ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз премьер министрдің бірінші орынбасары қаржы министрі әлихан асханұлы смайыловқа беріледі
қайырлы күн құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
қазақстан республикасының тұңғыш президенті қазақстанның үшінші жаңғыруы жаһандық бәсекеге қабілеттілік атты қазақстан халқына жолдауында экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымының үздік тәжірибелерін енгізу қажеттілігін атап өтті
аталған тапсырманы негізге ала отырып қазақстан республикасының қаржы министрлігі салықтарды төлеуден жалтаруға қарсы күреске бағытталған экономикалық даму және ынтымақтастық ұйымының жаңа жобасы қазақстанның қатысуына бастама жасады
бүгін сіздердің қарауларыңызға салықтық базаны бүркемелеуге және пайданы салық салу аясынан алып кетуге қарсы іс қимыл мақсатында
салықтық келісімдерге қатысты шараларды орындау жөніндегі көп жақты конвенцияны ратификациялау туралы қазақстан республикасы заңының жобасы ұсынылып отыр
осы халықаралық шартқа қосылудың маңыздылығы мен қажеттілігін атап өткім келеді өйткені бұл еуропалық одақтың директивасына сәйкес жобасының барлық қатысушылары үшін міндетті шарт болып табылады
бұл конвенция барлық екі жақты салықтық конвенцияларға салық салудан жалтаруға қарсы іс қимылға бағытталған өзгерістер енгізеді
бұл ретте көпжақты конвенцияның мәні тек екі жағы да көпжақты конвенцияға қосылған екі жақты салықтық конвенциялар ғана болады
көпжақты конвенцияда көзделген негізгі өзгерістерге тоқталып өтсем
біріншіден заңды тұлғалардың қос резиденттік мәселесін шешу тәртібі анықталған
екіншіден кіріспе мәтіні екі мемлекетте де атап айтқанда кіріс көзі болатын және кіріс алушының резиденттігі болатын мемлекеттерде кірістерді салық салудан босату мүмкіндігін болдырмау бөлігі толықтырылды
үшіншіден егер мәміленің мақсаты тек осындай жеңілдіктерді алу болған жағдайда жеңілдіктерді қолдануды шектейтін ереже көзделген
төртіншіден дивиденттер бойынша кіріс туындағанда туындағанға дейін бір жыл ішінде жеңілдіктерді алу үшін белгіленген шарттардың сәйкес болу қажеттілігі туралы талап белгіленді
бесіншіден келісімшарттарды бөлу агенттік комиссиялық келісімдерді
жекелеген қызмет түрлері үшін арнайы ерекшеліктерді пайдалану есебінен тұрақты өкілдік мәртебесін заңсыз болдырмауының жолын кесуге бағытталған ережелер енгізілді
алтыншыдан өзара келісетін і рәсімге бастама жасау нақты мерзімдер белгілей отырып өзара келісім рәсімі жетілдірілді
бұдан басқа біз атамекен ұлттық палата саласында бизнес қауымдастық өкілдерімен көпжақты конвенцияның ережелерін түсіндіру мақсатында бірнеше рет кездестік
і құрметті депутаттар қорытындылай келе аталған құжаттың маңыздылығын тағы да атап өткім келеді
конвенция іске асыру бюджеттен қаржы і шығымдарын талап етпейді
сіздерден осы көпжақты конвенцияны ратификациялау бойынша оң шешім қабылдауларыңызды сұраймын

рахмет әлихан асханұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз сенатор әділбековке беріледі
рахмет уважаемый алихан асханович с принятием данной конвенции э появятся новые нормы которые будут распространяться на налогоплательщиков казахстана
в связи с этим хотелось бы уточнить с чем на ваш взгляд связано что казахстан при ратификации пятидесяти четырех
действующих на сегодняшний день в казахстане двусторонних конвенций не предусмотрел некоторые нормы которые мы сейчас рассматриваем в данном законопроекте
и второе э планируется ли проведение в связи с этим разъяснительной работы среди налогоплательщиков
спасибо за вопрос
рассматриваемая сегодня многосторонняя конвенция касается э доходов нерезидентов которые не получают в республике казахстан и э нам необходимо
вести работу по противодействию уклонению от налогообложения размывания налогооблагаемой базы и выводу капитала из страны
эээ и это эээ как раз на это нацелена многосторонняя конвенция эээ она вносит соответствующие изменения в двусторонние наши э соглашения налоговые об избежании двойного налогообложения
э транснациональные компании пользуясь эээ положениями двусторонних налоговых конвенций стараются уйти от налогообложения вывести доходы в юрисдикции с более льготным налогообложением
э поэтому это очень важная работа и лучшие практики разных стран мира были изучены и оср ом
э предложены в рамках вот этой многосторонней конвенции которая была принята в конце шестнадцатого года и мы в середине восемнадцатого года к ней присоединились и сегодня ратифицируем
ну хочу сказать что отдельные нормы этого эээ многостороннего соглашения э в нашей практике уже применены
э мы вот провели анализ более чем в двадцати наших налоговых конвенциях э частично эти нормы уже учтены
но отдельную норму вы справедливо отметили они э не были учтены поскольку э это связано со сложным переговорным процессом и
желанием а точнее нежеланием эээ наших стран партнеров применять эээ ту или иную норму эээ которая предусматривается многосторонней конвенцией
но теперь э с присоединением к этой многосторонней конвенции а к ней присоединились эээ девяносто две страны э из которых тридцать восемь ратифицировали и мы вот эээ сегодня тоже на этапе ратификации эти нормы будут применяться
что касается разъяснительной работы то вот в течение э подготовки этого документа последних двух лет мы широко эээ проводили обсуждение с бизнесом на площадке мин фина на площадке атамекен встречались много раз
и мы э после ратификациии э проведем ряд совещаний семинаров кустовых в регионах для того чтобы все наши налоговые агенты которые занимаются э выплатой эээ доходов нерезидентам э знали э четко о нормах данной эээ многосторонней конвенции
и кроме того мы подготовим синтезированные налоговые двусторонние налоговые конвенции об избежании двойного налогообложения с учетом уже вот сегодняшней многосторонней конвенции для удобства наших эээ предприятий компаний спасибо
басқа сұрақтар жоқ а депутат қожамжаров
уважаемый алихан асханович у меня один вопрос он более предметный касательно статьи седьмой части а почему мы ну разъясните пожалуйста касательно теста на упрощенном положении об ограничении льгот ну так называемый
и почему э эта статья только четырнадцатью странами включая казахстан
из них только три страны мира ратифицировало данный подход это россия индия и словакия
не кажется ли что
мы понимаем что мы хотели бы м в данном случае эээ м поставить заслон перед недобросовестными субъектами предпринимательства
а не пострадают ли наши добросовестные субъекты предпринимательства тем более те кто работает в других государствах
спасибо за вопрос эээ нет не пострадает
седьмая статья содержит э два раздела первый раздел это тест на основную цель
ее задача эээ значит состоит в том что если компания основной целью своей ставила э именно получение самой льготы то такая льгота не должна быть предоставлена
это обязательная норма к которой присоединились все страны которые подписали многостороннюю конвенцию
есть второй раздел это эээ слоп так называемый то есть это упрощенный порядок ограничения льгот э в котором расписаны эээ полный перечень всех тех кто имеет право на получение льготы
это физические лица некоммерческие организации э компании которые э котируются на биржах ну и другие и которые не имеют права в том числе это эээ холдинговые компании
холдинговые компании специально регистрируются в таких юрисдикциях с льготным налогообложением эээ и пользуясь э наличием двусторонних конвенций эээ получают льготу по эээ доходам эээ по дивидендам
то есть например эээ если эээ речь идет например о кипре то там ставка эээ значит в рамках
налоговых двусторонних соглашений мы должны применить э пять процентов в то время как эээ значит должен был он бы заплатить пятнадцать процентов если бы отсутствовала бы значит такая норма
поэтому эээ это делается э для того чтобы мы эээ обеспечили полноту уплаты налогов в бюджет и эээ эта норма э слоп
так называемая она эээ в ряде стран э применяется э в ряде развитых стран применяется в российской федерации применяется поэтому мы считаем что это важная норма
но вот сегодня точнее не сегодня а вчера мфца наш эээ в качестве аргумента что надо развивать эээ международный финансовый центр и что российские компании которые сейчас э работают холдинговые коспании которые работают
в кипре эээ там люксембурге других странах с менее эээ точнее с меньшим э налогообложением должны прийти в казахстан э поэтому давайте не будем присоединяться к этому слоп у
но нас э пока на сегодня не убедила их аргументация потому что мфца работает не первый год
российские холдинговые компании к нам пока не перебрались хотя у нас действует эээ соглашение об избежании двойного налогообложения десятипроцентная у нас ставка
но вместе с тем мы вот вчера согласились с тем что вот у дариги нурсултановны разговор у премьера был э что мы проведем дополнительные консультации
и при необходимости внесем эээ изменения если будет действительно это необходимо а по нашему мнению нет такой необходимости
и до конца года у нас есть время для того чтобы это поправить поскольку эээ нормы касательно налогов у нас вступают в силу даже мы сегодня ратифицируем с первого января двадцать первого года

рахмет басқа сұрақтар жоқ
әлихан асханұлы рахмет орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін қаржы және бюджет комитетінің мүшесі ғұмар ислямұлы дүйсенбаевқа беріледі
рахмет құрметті төраға құрметті әріптестер мен шақырылғандар
қазақстан республикасы екі мың он сегізінші жылы он жиырма бесінші маусымда салықтық базаны бүркемелеуге және пайданы салық салу аясынан
алып кетуге қарсы іс қимыл жасау мақсатында салықтық келісімдерге қатысты шараларды орындау жөніндегі көп жақты конвенцияға қосылды
оны екі мың он алтыншы жылы бастамасы шеңберінде экономиялық ынтымақтастық және даму ұйымы және джи жиырма елдерінің жетекші сарапшылары әзірлеген
қазіргі уақытта көпжақты конвенцияға әлемнің тоқсан екі елі қосылған
көпжақты конвенция халықаралық салық келісімдерінің бірқатар ережесін жылдам өзгертуге және ірі ұлтаралық корпорациялар үшін салық салудан жалтару мүмкіндігін азайтуға септігін тигізетін тетік
атап айтқанда конвенция бастамасының негізгі ережелерін соның ішінде бірқатар тест өткізу арқылы халықаралық салық келісімдерін теріс пайдалануға қарсы күрес бойынша ұлттық фискалдық саясатты жүргізу икемділігін елдерге ұсынуды қажет етеді
белгілі бір ескертпелері бар келісілген ең төменгі стандарттарды қолдану жолымен қоданыстағы халықаралық салық келісімдеріне енгізуді көздейді
көпжақты конвенция ратификациялау салық салынатын базаны бүркемелеуге және пайданы салық салу аясынан алып кетуге қарсы іс қимыл аясында әзірленген үздік халықаралық стандарттарды ендіруге мүмкіндік береді
салық салудан жалтару бойынша салықтық схемаларды пайдалануды және қазақстаннан капиталды алып кетуді жою арқылы мемлекеттік бюджетке түсімдердің артуын қамтамасыз етеді
заң жобасы бойынша мемлекеттік органдардың астана халықаралық қаржы орталығының атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы өкілдерімен қатысуымен үш жұмыс тобының отырыстары мен комитеттің кеңейтілген отырысы өткізілді
парламент сенатының барлық комитеттері заң жобасына оң қорытынды берді
баяндалғанды ескере келе қаржы және бюджет комитеті аталған заң жобасын қазақстан республикасы конституция алпыс бірінші бабының төртінші тармағына сәйкес қабылдауды ұсынады
назарларыңызға рахмет
рахмет ғұмар ислямұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ онда мәселені талқылауға көшеміз
сөз сенатор қылышбаевқа беріледі рахмет
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгін қаралып отырған заң жобасы барлық екіжақты салықтық конвенцияларға салық салудан жалтаруға қарсы іс қимылға бағытталған өзгерістер енгізеді
бұл ретте көпжақты конвенциясының мәні тек екі тарапы да көпжақты конвенцияға қосылған екіжақты салықтық конвенцияларға ғана болады
бүгінгі таңда қазақстан республикасының ратификацияланған қосаралық салық салуды салуды болдырмау туралы келісімнің елу төртінен көпжақты конвенцияға қырық екісіне қатысты болады
бұл ретте көпжақты конвенция салық конвенцияларын қолдануға қосымша шектеулер ретінде қаралады
яғни мұндай салық конвенцияларына жеке тәртіппен өзгерістер енгізбейді енгізбейді
салық конвенцияларына қосымша хаттамаларды қосымшаларды және өзге де құжаттар жеке келісуді және қол қоюды талап етпейді
сондай ақ осы конвенцияда егер жеңілдікті алу шарт жасаудың негізгі мақсаты екені анықталған жағдайда салық салудан босатуды немесе төмендетілген салық мөлшерлемесін қолдануға қатысты жеңілдіктерді қолдануға тыйым салу көзделеді
аталған заң жобасын қабылдауы халықаралық стандартқа сәйкес болуға тырысатын ел ретінде экономикалық және даму ұйымына ұйымның алдында
қазақстанның мәртебесін арттырады және екіжақты салық конвенцияларының ережелерін қолдануға арқылы құрылған салық схемаларын жолын кесуді күресін тиімдірек арттыруға мүмкіндік береді
мен осы жобасын қолдаймын және әріптестерімді де қолдауыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет
тағы да сөйлейтіндер бар ма
онда талқылау аяқталды енді шешім қабылдайық
конвенцияны ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат дауыс бермегендер біреу жақтағандар қырық бес қарсылар біреу қалыс қалғандар жоқ
заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті депутаттар күн тәртібінің келесі мәселесі шанхай ынтымақтастық ұйымының экстремизмге қарсы іс қимыл жөніндегі конвенциясын ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз ұлттық қауіпсіздік комитеті төрағасының орынбасары нұрғали дәулетбекұлы білісбековке беріледі
і құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті сенаторлар
сіздердің қарауыңызға шанхай ынтымақтастығы ұйымының экстремизмге қарсы іс қимыл жөніндегі конвенция ратификациялау туралы заң жобасын ұсынып отырмыз
конвенцияға шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттірдің басшылары екі мың он жетінші жылы тоғызыншы маусымда астана саммитінде қол қойған
құжат шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекет басшылары кеңесінің жоғарыда аталған конвенцияның конвенция ы жобасын әзірлеуге қатысты екі мың он бесінші жылғы
оныншы шілдедегі шешімде сондай ақ ұйымға мүше мемлекеттердің екі мың он алтыншы екі мың он он сегізінші жылдарға арналған ынтымақтастық бағдарламасына сәйкес әзірленді
конвенцияның ы мақсаты шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс қимылда өзара әрекеттестігін арттыру
конвенция әзірлеуге шанхай ынтымақтастық ұйымының өңірлік терроризмге қарсы құрылымының нормативтік базасын жетілдіру қажеттігі туралы осы ұйымның құзыретті органдарының ақпараты негіз болды
конвенция экстремизм түсінігін тұнғыш рет халықаралық деңгейінде деструктивті көрініс ретінде белгілейді және оның мазмұны мен экстремисттік іс әрекеттің негізгі түрлерін анықтайды
конвенция шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттердің экстремизмге қарсы күрес саласында өзара іс қимылын қалыптастырады және тараптардың заңнамаларын біркелкі қылуға себепші болады
конвенция іске асыру шанхай ынтымақтастық ұйымына ұйымына ыыы ұйымы елдерінің аумағына экстремисттік ұйымдардың ііі кіргізбеу шегаралық ынтымақтастығы күшейтуге экстремизмге қарсы шаралар әзірлеу мен іске асыруда
халықаралық і және өңірлік ұйымдары мен өзара іс қимылды арттыруға экстремизмге қарсы іс қимылдың насихатталуын соның ішінде бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желісінде күшейтуге экстремисттік идеологияның таралуын
уақытылы анықтау және жолын кесу мақсатында бұқаралық ақпарат құралдары мен интернет желісіне желісіне мониторинг жүргізу арттыруға азаматтарды
экстремизмге саналы түрде қарсы тұруға бағытталған мәдени дәстүрлерді рухани өнегелі және партиоттық тәрбиені күшейтуге мүмкіндік береді
бұның бәрі қазақстан үшін маңызды әрі тәжірибелік жағынан ы пайдалы
конвенция іске асыру қолданыстағы заңнамаға өзгерістер енгізуді сондай ақ жаңа заңдар мен өзге де ы нормативтік актілер қабылдауға і қабылдауды талап етпейді себебі әрбір мемлекетте күшінде тұрған нормативтік актілерді қолданатын болады
заңды қабылдау республикалық бюджеттен қосымша қаржы бөлуді де етпейді сондай ақ әлеуметтік экономикалық және құқық теріс зардаптарға әкеліп соқтырмайды
осыған орай ұсынылып отырған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз назарларыңызға рахмет
рахмет нұрғали дәулетбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
сенатор лукин андрей иванович пожалуйста
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
құрметті нұрғали дәулетбекұлы два вопроса
имеются ли за пределами республики казахстан разыскиваемые нами экстремисты на территориях государств членов шанхайской организации сотрудничества и аналогично в республике казахстан и причины если они есть невозврата обратно в страну гражданства
и второй вопрос а какие компетентные органы республики казахстан будут определены ответственными за реализацию конвенции благодарю
спасибо уважаемый андрей иванович за вопросы
эээ первый вопрос эээ на сегодняшний день э лиц которых мы разыскиваем на территории эээ стран шос э за экстремизм нет но за последние пять лет эээ нами
разыскано на территории стран шос э тридцать граждан республики казахстан э возвращены и привлечены к уголовной ответственности это в основном из киргизстана порядка двадцати пяти человек и россии и таджикистана

но к этому я хотел бы буквально добавить что в рамках эээ шос эээ на площадке региональной антитеррористической структуры эээ мы ведем э общий единый перечень лиц причастных э террористической либо экстремистской деятельности
таких лиц у нас эээ совокупно более э семисот э семи тысяч почти восемь тысяч человек из них порядка семисот это граждане казахстана
но эти семьсот человек в основном это те кто выехали в зоны конфликта прежде всего ближний восток
значительная часть уже из них ликвидирована но мы не снимаем их с учета потому что имеются сведения что некоторые
эээ лица вроде как ликвидированы на самом деле под чужими данными на продолжают свою террористическую деятельность
поэтому мы эээ пока не э не удостоверимся в реальности их ликвидации естественно с учета не снимаем то есть такая работа проводится
э второй вопрос э по компетентным органам
э в соответствии с содержанием конвенции и в соответствии с компетенцией каждого государственного органа мы полагаем что ы компетентными органами по данной конвенции будут прежде всего кнб

басқа сұрақтар жоқ нұрғали дәулетбекұлы рахмет орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін сөз халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі нұржан нұрланбекұлы нұрсипатовқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер және шақырылған лауазым иелері
қарастырылып отырған конвенцияның негізгі мақсаты шанхай ұйымына қатысушы мемлекеттердің экстремизмге қарсы іс қимыл ынтымақтастығының тиімділігін арттыру болып табылады
өздеріңізге белгілі экстремизм аумақтық шегараны тандамайды
халықаралық қауымдастықтың әріптестік іс қимыл шеңберінде біріккен күш арқылы ғана экстремизмге және оның қауіпті салдарына қарсы тиімді тойтарыс беруге болады
аталған конвенция ынтымақтастық қағидаттары мен нысандарын сондай ақ осы халықаралық шартта қамтылатын қылмыстарға қатысты тараптардың юрисдикциясын айқындайды
құжатта экстремизм экстремисттік акт экстремисттік материалдар және экстремизмге қарсы іс қимыл сияқты негізгі ұғымдар ашып көрсетілген
сотталғандарды ұстап беру және құқықтық көмек көрсету мәселелері реттеледі
тұтқындау және конвенцияда қамтылатын қылмыстардың ең болмаса біреуін жасау нәтижесінде алынған жеке немесе заңды тұлғаны мүмкін сондай ақ қылмыс жасау қарулары
ы құралдары ретінде немесе осы конвенцияда көрсетілген іс әрекеттердің бірін қаржыландыру үшін пайдалануға арналған мүлікті тәркілеу кезінде мемлекеттердің ынтымақтастығы туралы ереже бекітіледі
қарастырылып отырған құжат үдеп бара жатқан террористік қауіп қатердің ғана емес кез келген мемлекеттік төнкерістің алдын алу тұрғысында
заңды билікке зорлық әрекет жүргізуге қарсы іс қимыл жасауға жол бермейтін құқықтық негіз болып табылады
конвенцияда жағдайларда сұраныс алуды ауызша м беру мүмкіндігі ііі берілген
бірақ жетпіс екі сағаттан кешіктірмей сол сұрауды жазбаша растау растай отырып беру мүмкіндігі туралы ереже қамтылған
конвенция жобасы экстремизмнің әлемдік деңгейдегі проблемалары мен қауіп қатеріне қарсы ы одан әрі тиімді күрес жүргізу қажеттілігіне байланысты уақытында және құқықтық негізделген құжат болды деп есептеймін
сенаттың тұрақты комитеттері заң жобасы бойынша өздерінің оң қорытындыларын берді осыған байланысты құрметті әріптестер заң жобасын тұтастай қабылдауларыңызды сұраймын

рахмет і нұржан нұрланбекұлына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ онда талқылауға көшеміз
сөз сенатор қожамжаровқа беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
бүгінгі күні елімізде ұлттық қауіпсіздік пен тұрақтылықты қамтамасыз етуде барлық жағдай жасалған
халықаралық және отандық сарапшылардың пікіріне сай қабылданып отырған шаралар өз оң нәтижесін беруде
алайда терроризм мен экстремизм халықаралық сипатта қауіп қатері болып табылады
оның ошақтары бізге көршілес елдердің қарамағында орын алып отыр
мұндай жағдайда шанхай ынтымақтастық ұйымының өңірлік қауіпсіздік қамтамасыз етудегі орны ерекше
қаралып отырған заң жобасы осы ынтымақтастықты нығайта отырып құзіретті мемлекеттік органдардың іс әрекетіне заңнамалық және ұйымдастырушылық мүмкіндіктер қарастырған
оларға менің әріптестерім толық сипаттама беріп өтті
ең басты шарт конвенцияға мүше әрбір тараптың мүдделері толық қамтылған
құрметті әріптестер осыған орай заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
назарларыңызға рахмет
рахмет қайрат пернешұлы
тағы сөйлейтіндер бар ма
жоқ онда шешім қабылдайық
конвенцияны ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық алты депутат жақтағандар қырық алты қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
құрметті депутаттар келесі мәселе
тұншықтыратын улы немесе басқа да ұқсас газдармен бактериологиялық құралдарды соғыста қолдануға тыйым салу туралы хаттаманы ратификациялау жөніндегі заң жобасы
баяндама жасау үшін сөз білім және ғылым министрі асхат қанатұлы аймағамбетовке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
қазақстан республикасы өзінің бейбітсүйгіштік саясатын тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап дәлелдеп келеді
елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаев жаппай қырып жою қаруын пайдаланбау барлық биологиялық зерттеулерді тек бейбіт мақсатта пайдалану
халықаралық қауіпсіздікті нығайту бойынша өз ұстанымын әлемдік деңгейде көтеріп нақты істермен дәлелдегенін біз бәріміз білеміз
қазіргі уақытта мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаев осы саясатты жалғастыруда
қазақстан екі мың жетінші жылы бактериологиялық және қаруды әзірлеуге өндіруге және олардың қорын жинақтауға тыйым салу және оларды жою туралы конвенцияны ратификациядан өткізген болатын
уәкілетті орган ретінде сол екі мың жетінші жылы білім және ғылым министрлігі болып табылған қазір де осы құжат бойынша табылып отыр
осы қабылданған конвенцияны толықтыратын және нығайтушы элементтері ретінде саналатын женева хаттамасы болып табылады
бұл екі халықаралық құжат бір бірімен өте тығыз байланысты
ұсынылып отырған женева хаттамасы халықаралық қауіпсіздік жүйесіне маңызды рөл атқарады және осы саладағы қажетті тетіктерінің бірі болып табылады
аталмыш хаттама жиырмасыншы ғасырдың басында қабылданса да бүгінге дейін ол осы химиялық тұншықтыратын улы бактериологиялық құралдарды қолдануға тыйым салатын басты заңды құжаттың бірі болып табылады
сондықтан министрлік бүгін женева хаттамасын ратификациялау мәселесін назарларыңызға ұсынып отыр
қазіргі кезде бір мың тоғыз жүз жиырма бесінші жылы женева хаттамасына қатысушы мемлекеттерінің саны жүз қырықтан асып кетті
і қсро женева хаттамасын жиырма сегізінші жылы ііі ратификациядан өткізген мысалы ресей федерациясы осы
хаттаманы екі мың бірінші жылы ратификациялаған і тағы да да біздің басқа көрші мемлекеттер осы екі мыңыншы жылдары осы рәсімнен өткізді
женева хаттамасын қабылдау туралы үндеу біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының тиісті да қамтылған және қазақстан республикасының қауіпсіздік кеңесінің тапсырмаларында айтылған
женева хаттамасы еліміздің сыртқы саясатының тұжырымдамасына сәйкес келеді және жаппай қыру жоюдың таратпау және биологиялық қауіпсіздікті нығайту салаларындағы бастамаларының бірі болып табылады
президент әкімшілігі осы мәселені білім және ғылым министрлігіне тиісті тапсырма беріп жүктеді сондықтан біз і осы жұмысты жүргізіп жатырмыз
құжаттың ғылыми құқықтық сараптамасын әл фараби атындағы қазақ ұлттық университеті жүргізді
женева хаттамасы қазақстан республикасының сыртқы саясатының тұжырымдамасына сондай ақ қазақстан республикасының халықаралық шарттары туралы заңға толық көлемде сәйкес келеді және заңнамаға басқа өзгерістерді талап етпейді
құрметті депутаттар осы заң жобасы жалпы і мемлекеттік органдармен келісілді сіздерді осы аталған заң жобасына заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын
баяндама аяқталды назарларыңызға рахмет
рахмет асхат қанатұлына сұрақтарыңыз бар ма
сөз сенатор нұрәлиевке беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
менің сұрағым қаралып отырған заң жобасымен сабақтасады
құрметті асхат қанатұлы барлымызға мәлім кеңес одағы кезінде арал теңізінің оңтүстік батыс бөлігінде
барсакелмес аралында бір мың тоғыз жүз қырық екінші жылдан бір мың тоғыз жүз тоқсан тоқсан екінші жылға дейін арал жеті әскери биохимиялық полигоны жұмыс істеді
бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылдың қазан қараша айларында әскери контингенті ресейге көшіріліп биохимиялық зертхана бөлшектенді
құжаттама және жабдықтардың бір бөлігі ресейге тасылынып алынды қалған бөліктері аралда қараусыз тасталды нәтижесінде
барсакелмес аралы биологиялық бактериологиялық қарулардың планетадағы ең үлкен жер аты және ең лас қауіпті орындарының біріне айналды
сонымен қатар бір мың тоғыз жүз тоқсан екінші жылға дейін бұрынғы ақмола облысының степногорск қаласында кеңестер одағындағы ең қуатты биологиялық қару шығаратын степногорск биотехнологиялық ғылыми зерттеу институты жұмыс істеді
сұрақ аралдың суы тартылып таяздануы барсакелмес аралының аумағын он есе ұлғайтты және материк
бөліктерімен біріктірілді
бүгінгі күні бұл нысанның адам флора және фауна қауіпсіздігі мәселесі қандай
степногорск биотехнологиялық ғылыми зерттеу институтының бүгінгі жағдайы қалай рахмет
көп рахмет енді өздеріңіз білесіздер жалпы бұл өте маңызды сұрақтардың бірі
мынау ы бұл мәселе бойынша бірнеше көршілес мемлекеттер де қазір бірге тығыз жұмыс істеп жатыр өйткені ол бізге ғана қарасты мәселе емес
жанымыздағы мынау оңтүстікте көршілес мемлекет басқа да мемлекеттермен бірге біз бұл жұмысты қазіргі күнге шейін жұмыс істеп жатырмыз бірақ тиісті қауіпсіздік
шаралары қолданды сондықтан бұл мәселе бойынша бұл жаңағы мемлекеттің қауіпсіздігіне қатысты болғандықтан бұл тиісті құзыретті органдар жұмыс істеп жатыр
жаңағы тиісті кезінде осы инфраструктураның бір бөлігі болған ғылыми институттар болған
сол институттардың көбісі қазіргі уақытта жұмыс істеватыр
жалпы білім және ғылым министрлігінің құзыреттілігінде он төрт институт бар
соның ішінде жаңа өзіміз айттық бізде мынау ыыы отардағы ыыы осы биологиялық қауіпсіздік бойынша институт қазір жұмыс істеп жатыр
жылына алпыс миллион мынау вакцина дозаларын мынау ресейге де осы қазақстан бойынша да басқа да көршілес мемлекеттерге і сатып жалпы осындай м биоқауіпсіздік бойынша жұмысын жүргізуде
енді мынау степногорск бойынша бұл мәселе бойынша кезінде тиісті ііі келісімшартқа қол қойылған
одан кейін бірнеше ғимараты бойынша тиісті шаралар қабылданып жаңағы биоқауіпсіздікке әсер ететін ііі ғимараттарды біз ііі жалпы жаптық
сондықтан қазіргі уақытта қалған инфрақұрылым тек қана ғылыми негізде бізде ұлттық биотехнология орталығы бар соның сол жерде бір филиалы ретінде тек қана ғылым
саласында жұмыс істейтін бір ііі ұйым қалды ал қалған мынау биоқауіпсіздік бойынша ы ұйымдар бойынша тиісті шешім қабылданып шаралар жүргізілді

рахмет басқа сұрақтар жоқ
асхат қанатұлы рахмет орныңызға отырыңыз
а кешіріңіз нүкетаева сенатор нүкетаеваға сөз
рахмет дариға нұрсұлтанқызы құрметті асхат қанатұлы
ы ресей федерациясы осы хаттаманы ратификациялау кезінде і бір мың тоғыз жирыма сегізінші жылдың бесінші сәуірінде кеңес одағы жасаған ескертпелерді алып тастаған
ы бұл қандай ескертпелер осыны таратып айтып берсеңіз
і біздің ел де сол кезде кеңес одағының құрамында болғандықтан осы осы ескертпелер осы ратификацияны біз қазір ратификациялаған кезде осыны біз де ескердік пе рахмет
иә өзі бұл жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар жалпы бұл хаттама өзі айналдырған бір екі бетте ғана орналасқан
көп мәселелер қарастырылған жоқ бірақ сол жиырма сегізінші жылы қсро осы құжатты ратификациядан өткізгенде енді онда
мынау ыыы халықаралық ахуал басқа болды сондықтан қолды қойды бірақ сол ескертпелер кейбір мемлекеттерге сәйкес кейбір бір екі бабына сәйкес болды
ол мынау бәріне бірдей тарайтындай болған жоқ
сондықтан осы ескертпелер сол ы енді қсро ның ііі жалпы тарихында і тарихы аяқталғанға шейін сақталып келді бірақ та і жаңағы өзіңіз айтқандай екі мың бірінші жылы
ресей федерациясы ратификациядан өткізгенде барлық ескертпелерін алып тастап толығымен біз бүгін қабылдап отырғандай толығымен осы құжатқа қосылды
басқа да біздің көршілес мемлекеттер осы құжатқа толығымен қосылды басқа ескертпелер ешкімде болған жоқ
рахмет басқа сұрақтар жоқ
асхат қанатұлы рахмет орныңызға отырыңыз
қосымша баяндама жасау үшін халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің мүшесі дана өмірбайқызы нұржігітоваға беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
бүгін қаралып отырған заң жобасы қазақстанның бактериологиялық және химиялық соғысты жүргізу құралдарына тыйым салу бойынша жалпыға бірдей саясатты қалыптастыру жөніндегі хаттамаға қатысушы мемлекеттермен ынтымақтастық үшін маңызды
мемлекет халық денсаулығын қорғау үшін ең алдымен биологиялық және химиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуі қажет
бүгінгі хаттамаға қосылуымыз сол бағыттағы маңызды қадамдардың бірі
заң жобасының міндеті химиялық қаруды қолдануға тыйым салуды растайтын және бактериологиялық соғысты жүргізу құралдарына осы тыйымды қолданатын халықаралық құқықтың негізін құраушы нормаларын айқындау
хаттама күшіне енген соң қазақстан химиялық және биологиялық қауіпсіздікке байланысты халықаралық құқықтық міндеттемелерді толық көлемде мойындайды
бүгін де биологиялық және химиялық қарудың қолданылу мүмкіндігінің өзі әлем елдерін алаңдатады ал қазақстан бұл хаттамамен осындай қауіптердің алдын алып отыр
осылайша қазақстан жаппай қырып жоятын қаруды таратпау саласындағы сындарлы саясатын тағы бір айшықтады
заң жобасы қазақстан республикасы конституциясына және өзге де нормативті құқықтық актілерге қайшы келмейтіндігін және өзге комитеттерден ұсыныстар келіп түспегендігін ескере келе заң жобасын қолдауларыңызды сұраймыз
назарларыңызға рахмет
рахмет дана өмірбайқызына сұрақтарыңыз бар ма
сұрақтар жоқ онда талқылауға көшейік
сөз сенатор мұқашевқа беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
жиырма бірінші ғасырда биологиялық қауіпсіздік мәселесі мемлекеттік шегараларға қарамастан жаһандық сипатқа ие болды
әлемнің барлық елдері үшін биологиялық қауіпсіздік проблемалар шешетін жүйені ұйымдастыру және ғылыми техникалық бағдарламаларды қалыптастыру мемлекеттік саясаттың құрамдас бөлігіне айналды
қазақстан да өз кезегінде биологиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік құқықтық базаны жетілдіру бойынша мақсатты жұмыстар жүргізуде
қарастырылып отырған заң жобасы қазақстанның соғыс жүргізудің және химиялық құралдарына тыйым салу жөніндегі жалпыға бірдей саясатты қалыптастыру жөніндегі хаттамаға қатысушы мемлекеттермен орнату үшін аса маңызға ие
көп жағдайда бұл қазақстан республикасының жалпы және толық қарусыздану жолындағы сындарлы саясаты мен химиялық және бактериологиялық
қаруды әзірлеуге өндіруге және олардың қорын жинақтауға тыйым салу және оларды жоюға байланысты ұйымдастармен тікелей байланысты
сол себепті біздің еліміздің женева хаттамасына қосылуы қазақстанның халықаралық құқық нормаларының қағидаттары мен мақсаттарына бейімделгенін көрсетеді
құрметті әріптестер аталған заң жобасын қолдауларыңызды сұраймын рахмет
рахмет төлеубек төлеуұлы басқа сөйлейтіндер бар ма
онда шешім қабылдайық
хаттаманы ратификациялау туралы заңды қабылдау жөніндегі сенат қаулысын дауысқа қоямын
дауыс беру режимі қосылсын
дауыс беріңіздер
нәтижесін экранда көрсетіңіздер
қатысып отырғандар қырық жеті депутат жақтағандар қырық жеті қарсылар жоқ қалыс қалғандар жоқ заң қабылданды
шақырылған азаматтарға рахмет аман сау болыңыздар
енді депутаттық сауалдарға көшеміз
құрметті әріптестер естеріңізге салайын сенат регламентіне сәйкес депутаттық сауалды жариялау үшін бес минутқа дейін уақыт беріледі
осыны ескеруді сұраймын

сенатор нұрсипатовқа беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауал еліміздің премьер министріне бағытталады
сауалдың толық көлемінде мәтіні жазбаша берілген сондықтан мәселенің мәнісін қысқаша баяндайын
еліміздің мемлекеттік шегарасындағы өткізу пункттерінің жұмыс жасай бастағанына жиырма жылдан астам уақыт өтті
олардың жай күйі қазіргі заман талаптарына сәйкес келмейді және инфрақұрылымдық жарақтандырылуы бүгінгі транзиттік ағынға шақтап есептелмеген
соның салдарынан ресей өзбекстан және қырғызстан мен шектес кейбір өткізу пункттерінде адамдар мен көлік құралдары
кептеліске ұшырап еліміздің көлік логистикалық әлеуетіне өңірлік және халықаралық сауда қызметін дамытуға кері әсер етуде
жоғарыда атап көрсеткен мемлекеттердің президенттері мен өкімет басшыларына ресми сапарлары мен кездесулерінде өткізу пункттерінің инфрақұрылымын жақсарту үшін кең көлемді жұмыстар жүргізу туралы бірнеше рет атап көрсетілген болатын
бұл мәселе екі мың он тоғызыншы жылы мәскеуде біздің парламент сенаты төрағасының ресейдің федерациясы кеңесінің төрағасы және премьер министрмен кездесу барысында да талқыланды
құрметті асқар ұзақбайұлы осы атап көрсетілген түйінді мәселелерді шешу мақсатында мемлекеттік шегарадағы өткізу пункттерін жайластыру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары сол пункттердің инфрақұрылымын жасау
ұстау және дамыту жауапкершілігін белгілі бір мемлекеттік органға жүктеу сондай ақ еліміздің ұлттық қауіпсіздігі стратегиясының құрамдас бөлігі ретінде
мемлекеттік шегара саясаты тұжырымдамасын әзірлеу және қабылдау жөніндегі үкіметтің кешенді бағыттарымен таныстыруыңызды сұраймыз
комитет мүшелері құл мұхаммед қожамжаров мұсабаев мұқашев нұржігітов нұрсипатов рахмет
рахмет келесі сөз сенатор бектұрғанов серік шыңғысұлына беріледі
рахмет уважаемая дарига нурсултановна мой депутатский запрос адресован министру здравоохранения
уважаемый елжан амантаевич в декабре две тысячи восемнадцатого года был принят закон о внесении изменений дополнений в некоторые законодательные акты республики казахстан по вопросам здравоохранения
одной из новелл этого закона стало внесение в кодекс о здоровье народа и системе здравоохранения нормы по введению в стране принципа сооплаты
который предполагает оплату разницы стоимости лекарственных средств медицинских изделий и установленной ценой их возмещения в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования
таким образом законодательно был решен вопрос о котором неоднократно просили наши граждане
учитывая что внедрение такого сложного механизма как сооплата требует серьезной подготовительной работы в том числе решения технических и организационных вопросов
эта норма была принята с отлагательным условием и должна была начать действовать с первого января две тысячи двадцатого года
однако этого не произошло несмотря на то что тридцать первого декабря две тысячи девятнадцатого года то есть через год после принятия закона
был подписан приказ министра здравоохранения об утверждении правил осуществления сооплаты на лекарственные средства и медицинские изделия
более того двадцать второго января текущего года на встрече членов комитета по социально культурному развитию и науке с руководством министерства здравоохранения и то ск фармация
по по вопросам эффективности работы по лекарственному обеспечению населения представители минздрава сообщили что в ближайшие полгода внедрение механизма сооплаты не произойдет
то есть фактически уполномоченным органом не исполняется требование действующего кодекса республики казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения и наши граждане лишены законного права
выбрать более дорогостоящий лекарственный препарат или медицинские изделия по своему желанию в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социально медицинского страхования оплатив разницу в стоимости
в связи с вышеизложенным прошу дать ответы на следующие вопросы первое по какой причине не исполняется норма кодекса республики казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения о сооплате
второе рассматривался ли вопрос об ответственности должностных лиц министерства здравоохранения не обеспечивших выполнение этой нормы кодекса
третье если министерство здравоохранения понимало что с первого января две тысячи двадцатого года не сможет обеспечить внедрение механизма сооплаты
то почему не инициировало соответствующие изменения в рамках законопроектов рассмотренных парламентом в две тысячи девятнадцатом году
и четвертое когда казахстанцам ждать начала внедрения механизма сооплаты стоимости лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социально медицинского страхования
с уважением депутат сената бектурганов
рахмет келесі сөз сенатор әбдікеров рысқали қалиақпарұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы бүгінгі депутаттық сауалға ағымдағы жылдың қаңтар айында аймақтарды аралау шеңберіндегі қарағанды облысы
облысына іс сапарымыз барысында түрғындар тарапынан айтылған көптеген арыз шағымдарға арқау болған көкейкесті мәселенің бірі халықты электрэнергиясымен жабдықтау жағдайы себеп болып отыр
қазіргі уақытта облыстың энергия тұтынушыларына оның ішінде халыққа ірілі ұсақты алты бірдей энергиямен жабдықтаушы мекемесі қызмет көрсетеді
алайда олар электрэнергиясын көбінесе өз аумағындағы емес керісінше шалғайдағы энергия көздерінен сатып алуға мәжбүр
бұл өз кезегінде энергия жеткізуші және транзиттік мекемелер түріндегі делдалдар арқылы келген электрқуаты тарифының көтерілуіне әкеліп нақты тұтынушыларға тиімсіз әсерін тигізіп отыр
бұл орайда облыста жалпы белгіленген қуаты екі мың үш жүз екі мегаватт сағат болатын сегіз жылу электрстансасы шоғырланып отыр
олардың қатарында қазақмыс корпорациясына қарайтын балқаш жезқазған топар сияқты ірі энергия станциялары бар және аталған станциялардан өндірілетін электрқуаты негізінен
корпорацияның жеке өндіріс қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған ал артылған электрқуаты аумақ тұтынушыларының қажетін ашпай тысқары жердегі басқа заңды компанияларға шарт негізінде сатылуда
мысалға қазақстан республикасы ұлттық экономика министрлігі табиғи монополияларды реттеу комитетінің қарағанды облысы бойынша ресми сайтының ақпаратына сәйкес
екі мың жиырмасыншы жылғы бірінші қаңтардан бастап қосымша құн салығын есепке алғанда орташа тариф жеке тұлғадан он теңге елу сегіз тиын болып қалыптасқан
алайда балқаш қаласының тұрғындары бір киловатт электрэнергиясы үшін қосымша құн салығын есепке алғанда
жеке тұлғалар он төрт теңге отыз алты тиын ал коммерциялық құрылымдар жиырма теңге елу төрт тиын төлеуге мәжбүр болуда
осындай келеңсіздіктер жезқазған сәтбаев қалаларында да қалыптасып отыр
осыған байланысты жергілікті жерде тұратын халықты арзан электрқуатымен одан әрі қамтамасыз ету мақсатында тиісті энергиямен жабдықтаушы мекемелер электрэнергиясын жергілікті энергия көздерінен сатып алуын заңнамалық жағынан негіздеуді ұсынамыз
сонда ғана электрэнергиясының тарифын тұтынушы халық үшін айтарлықтай төмендетуге болады
құрметті асқар ұзақбайұлы осы мәселенің ерекше маңыздылығын ескере отырып сізден электрэнергетикасы туралы қазақстан республикасы заңына және қазақстан республикасының кәсіпкерлік кодексіне түзетулер енгізуді қарастыруыңызды сұраймыз
депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы заңда белгіленген мерзімде жазбаша жауап беруіңізді тағы да сұраймыз рахмет
рахмет келесі сөз сенатор шелпеков бақтыбай ақбердіұлына беріледі
ы рахмет дариға нұрсұлтанқызы біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министрі маминге
құрметті асқар ұзақбайұлы маңғыстау облысына қарасты қарақия ауданында отыз жеті мыңдай халық орналасқан
оның аудан орталығы құрық ауылында он бір мыңдай тұрғын бар ал қалған аудан халқының жетпіс пайызы ауданға қарасты елді мекендерде
тұрғындардың аудан орталығына негізгі қатынас жолы құрық жетібай тас жолы бірақ жолдың жарамсыздығына байланысты орталыққа келу үшін
алыс ауылдардағы халық жаңаөзен жетібай ақтау құрық тас жолдарымен келуге мәжбүр шамамен екі жүз шақырымдық жол жүріп өтеді
ұзындығы алпыс төрт шақырым құрық жетібай жолы көлік қатынасына жарамсыз
аудан орталығына күнде қатынайтын жұрт жол азабын тартып ақ келеді
жол мәселесі тұрғындардың соңғы он бес жыл бойы көтеріп келген ең өзекті күн тәртібінен түспейтін шешімін табуды талап ететін мәселелердің бірі
бұл жолды халықаралық көлік дәлізі деуге де болады себебі еліміздің транзиттік және экспорттық әлеуетін арттыратын құрық портына келетін жүктер тап осы бағытта ресей мен өзбекстаннан тасымалданады
егер көрші елдерден келетін ірі жүк тасымалдары ақтау қаласын айналмай ақ жетібайдан тура жолмен құрық портына қатынаса жүз жиырма шақырымды үнемдейтіні анық
екі мың он сегізінші жылы күрделі жөндеу жүргізуге жобалық сметалық құжаты әзірленді жоғарыдағы аталған жолдың мемлекеттік сараптамасы быр
құрметті асқар ұзақбайұлы сізден республикалық маңызы бар аталған алпыс төрт шақырымды құрайтын тас жолының күрделі жөндеу жұмыстарына
жиырмасыншы жылдың бюджетін нақтылау кезінде республикалық бюджеттен мүмкіндігінше бастапқы қаржы бөлуді сұраймыз
депутаттар шелпеков бортник
рахмет келесі сөз сенатор төреғалиев нариман төреғалиұлына беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан
уважаемый аскар узакбаевич поводом для депутатского запроса стал один из острых вопросов западно казахстанской области
который неоднократно поднимается жителями в течение тридцати лет но по настоящее время не находит своего решения
это ряд проблем возникающих по причине отсутствия автомобильного моста через реку урал в районе села чапаево акжаикского района одного из крупных районов области имеющего восемнадцать округов и пятьдесят два населенных пункта
причиной возникновения данной ситуации послужило закрытие в тысяча девятьсот девяносто седьмом году тайпакского района находящегося на левобережье и его присоединение к акжаикскому району
при этом на левом берегу то есть в азиатской части области в семи округах района расположены двадцать крупных населенных пунктов находящихся между городом уральск и индерским районом атырауской области
общая протяженность автомобильной дороги между пунктами составляет триста километров при этом восемьдесят процентов дороги не имеет твердого асфальтового покрытия
важно отметить что в настоящее время отсутствие моста является ключевым фактором негативно влияющим на качество жизни жителей района
больных и беременных женщин а также посещение жителями центр обслуживания населения и административных учреждений
вместе с тем в последние годы из за изменения климата в регионах участились пожары
для борьбы с огнем пожарная техника которая выезжает из райцентра вынуждена объезжать реку урал через индерский район атырауской области то есть делать огромный крюк
длиной двести шестьдесят километров затрачивая при этом огромные средства и драгоценное время когда речь идет о спасении жизни людей сохранения окружающей среды
более того из за отсутствия автомобильного моста через реку урал население в течение семи восьми месяцев пересекает реку всеми возможными подручными средствами а зимой переходит по хрупкому льду
по информации из открытых источников такая ситуация привела к гибели более тридцати человек за рассматриваемый период
на сегодняшний день в целях улучшения качества жизни жителей отдаленных населенных пунктов за счет выделенных средств из республиканского бюджета ведутся тендерные процедуры по строительству пятидесяти километров дороги на левобережье района
это участок дороги от поселка енбек до поселка шагатай а именно до участка где планируется строительство моста через реку урал которая является продолжением дорожной сети республики и области
вместе с тем необходимо отметить что в послании главы государства народу казахстана от второго сентября две тысячи девятнадцатого года сказано
что наша общая задача воплотить в жизнь концепцию слышащего государства которое оперативно и эффективно реагирует на все конструктивные запросы граждан
в связи с этим жители района не теряют надежду на строительство моста
отсутствие в данной местности моста и дороги с твердым покрытием также является сдерживающим фактором привлечения инвестиций и тормозит развитие малого и среднего бизнеса
строительство моста оказало бы мультипликативный эффект на всю экономику региона а именно активное развитие малого и среднего бизнеса в акжаикском теректи сырымском жанибекском
урал привлечет дополнительные инвестиции будут созданы порядка четырех тысяч рабочих мест
кроме того у жителей южных районов области появится возможность выезда на транспортный коридор западный китай западная европа значительно сократит дорогу что позволит автотранспорту передвигаться через актобе
жымпиты чапай в южные районы западного казахстана а также через такие области российской федерации как волгоградская ставропольская и краснодарская далее через кавказ и закавказские республики что дает возможность выхода и на юг европы
это увеличит объем перевозок в указанном направлении и даст импульс развитию агропромышленного комплекса придорожного сервиса и так далее
уважаемый аскар узакбаевич в связи с вышеизложенным принимая во внимание непростые обстоятельства связанные с жизнеобеспечением населения района и области с учетом того что срок действия проектно сметной документации
на строительство моста в сумме сто пятьдесят миллионов тенге истекает в начале две тысячи двадцать второго года просим вас в рамках уточнения республиканского
бюджета на две тысячи двадцатый год предусмотреть возможность финансирования строительства русловой части моста в размере одного миллиарда тенге
с уважением депутаты торегалиев дюйсенбаев мукаев жакупов есмухамбетов абсатиров жамалов утемисов имашева
рахмет келесі сөз сенатор жолдасбаев мұратбай сматайұлына беріледі
рахмет біздің депутаттық сауал өкімет басшысы мамин асқар жолданады
уважаемый аскар узакбаевич поводом для нашего депутатского запроса послужило обращение депутатов маслихата кордайского района жамбылской области по вопросу газификации населенных пунктов
кордайский район является самым густонаселенным в жамбылской области с населением более ста сорока пяти тысяч человек
из сорока населенных пунктов на сегодняшний день газифицировано всего десять сел

газификация повысит уровень жизни населения и положительно повлияет на развитие региона в целом
на основании вышеизложенного просим вас при уточнении республиканского бюджета выделить средства для начала реализации проекта в две тысячи двадцать двадцатом году
в соответствии со статьей двадцать семь конституции конституционного закона республики казахстан
просим дать письменный ответ в установленные законом сроки
полный текст депутатского запроса прилагается
с уважением депутаты жолдасбаев нуралиев момытбеков кожамжаров спасибо
рахмет келесі сөз сенатор мусин дүйсенғазы мағауияұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті әріптестер
депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы біздің депутаттық сауалымыз елімізде қазақтың ақбас тұқымды ірі қара малын өсіру саласының дамуы жайлы
аталмыш тұқым ғалымдар мен шаруашылық мамандарының бірлескен еңбегінің нәтижесінде жергілікті аналық қазақ сиырларын герифорт тұқымы будандастыру нәтижесінде шығарылып бір мың тоғыз жүз елуінші жылы бекітілді
елуінші тоқсаныншы жылдары аралығында бұл отандық тұқымның қарқынды өсуіне өнімділігін арттыруға бағытталған жүйелі селекциялық және асылтұқымды жұмыстар жүргізілді
еліміздегі асылтұқымды он шақты ірі қара малдың ішінде негізгі тұқым болып табылатын қазақтың ақбас тұқымды малының үлес салмағы бүгінгі күні елу үш пайызды құрап отыр
мемлекетіміздің азық түліктік қауіпсіздігі мен экспортқа бағдарланған экологиялық таза өнім өндіруді қамтамасыз ету бұл малдың әлеуеті өте жоғары
біріншіден негізінен жайылымда бағылатын суық пен ыстыққа төзімді ауруларға иммунитетін жоғалтпайтын бұл бағалы тұқымның импорттық малдарға қарағанда жергілікті табиғи экономикалық жағдайға анағұрлым бейімді екені уақытпен дәлелденген
екіншіден аталған мал тұқымының ет өнімділігі көрсеткіші сапасы шетелдік мамандандырылған етті мал тұқымдарынан еш кем түспейді
оның жайылып семіруге бейімділігі пайдаланылмай жатқан ондаған миллион гектар жайылымдарды игеру тұрғысынан да тиімді
өкінішке орай бүгінгі күні қазақтың ақбас тұқымының даму көрсеткіштері төмендеу үстінде
ауыл шаруашылығы министрлігінің деректеріне сүйенсек тоқсаныншы жылдардан бері өнімділік өзінің стандарттарынан қырық төрт пайызға кеміген
саны жағынан бір мың тоғыз жүз тоқсаныншы жылы бір миллион үш жүз мың басқа жетсе қазір бұл көрсеткіш күрт азайып бір миллионға кеміп отыр
сонымен қатар қолданыстағы мемлекеттік бағдарлама аясында мал шаруашылығын дамытуды айтарлықтай кемшіліктер орын алуда
бұл саланы қолдауға бағытталған субсидиялардың тиімділігі өте төмен
өнделген өнім экспортың ұлғайту мәселесі отандық өндеушілерді шикізатпен қамтамасыз ету проблемасына тірелуде
оның бір дәлелі өткен жылы экспортталған жүз елу алты мың тірі ірі қара малы өкінішке орай соның ішінде он мыңдай аналық бас шетке сатылған
қорыта айтқанда бұл малдың ресурстық мүмкіндіктерін ұлғайтуға және тектік әлеуеті жоғары отандық тұқымды көбейтуге бағытталған асылдандыру жұмыстарының жүйесі қалыптаспаған
бұл ретте ауыл шаруашылық тауар өндірушілері тарапынан қолданыстағы асылтұқымды малшаруашылығы туралы заңның шеңберінде жауапты уәкілетті орган ауылшаруашылығы министрлігінің аймақтарда осы саладағы
жұмыстарды үйлестіру оларға әдістемелік басшылық жасау малдың асылтұқымдық құндылығын және тағы басқа сұрақтарды жетілдіру мен реттеу қызметін айқындау мәселесі алға тартылуда
құрметті асқар ұзақбайұлы ел игілігі болып табылатын жергілікті жерге бейімді қазатың ақбас тұқымы малын жетілдіріп
бәсекеге қабілетті заманауи талаптарға сай отандық брендімізді қалыптастыру үшін келесі маңызды шараларды жүзеге асыру қажет деп санаймыз
бірінші нарықтық экономика жағдайындағы күн талаптарына сай және халықаралық келісімдер аясында біріздендіру сәйкестендіру шараларын
сондай ақ цифрландыру бағдарламасын іске асыру жалпы асылтұқымды малшаруашылығының тиімді жүйесін құру мақсатында заманауи нормативті құқықтық база қалыптастыру өте маңызды
осыған орай қолданыстағы асылтұқымды малшаруашылық туралы заңын және де басқа бұл саланы мемлекеттік реттеудің заңнамалық базасын жетілдіру қажеттігі туындайды
екінші әлеуеті өте жоғары отандық тұқым қазақтың ақбас малын дамыту мақсатында мүдделі органдар мен ұйымдардың ұсыныстарын ескере отырып арнайы бағдарлама қабылдау қажет деп санаймыз
үшінші жауапты мемлекеттік органдар мен қазақтың ақбас тұқымын республикалық палатасы тараптарынан селекциялық және асылтұқымды мал өсіру жұмыстарының сапасын бағалау
тетіктерін жетілдіру олардың асылтұқымды малшаруашылығының жағдайы мен даму деңгейіне жауапкершілігін нақтылауды ұсынамыз
төртінш малшы тапшылығын ескере отырып оның мәртебесін көтеруге бағытталған жаңа сипаттағы мемлекеттік көзқарас қажет
бүгінгі қалыптасып отырған урбанизация деңгейі жағдайында шалғайдағы малшы қауымы балаларын интернатқа орналасуы жоғарғы оқу орындарына түсу үшін квота
сондай ақ зейнеткерлік жасы және тағы басқа әлеуметтік қолдау шаралары үкімет тарапынан кешенді қаралу саланың дамуына серпін берер еді
бесінші селекциялық асылтұқымды жұмыс деңгейі түбегейлі қалыптасқан бұрынғы асылтұқымды мал зауыттары мен шаруашылықтарда щоғырланған сапалы асылтұқымды жануарлар қорының сақталуына ерекше көңіл бөлінуі тиіс
қазақстанның әр аймағында табиғи жем шөп инфрақұрылым ерекшеліктеріне байланысты бейімделген желі зауыттық тип популяциялары біздің селекционер үшін өте құнды
бұл мәселелерге қатысты ғалымдар мен ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің ұсыныстары ескерілу керек деп санаймыз
қазақстан республикасының парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық заңының жиырма жетінші бабына сәйкес белгілеген мерзімде депутаттық сауалды қарау нәтижелері туралы жазбаша жауап беруіңізді сұраймыз
құрметіпен мусин жұмағазиев нұрәлиев назарларыңызға рахмет рахмет
келесі сөз сенатор еламанов бекмырза қайыпұлына беріледі рахмет
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне
құрметті асқар ұзақбайұлы өңірге арнайы іс сапармен барып аймақ тұрғындарымен және жергілікті атқарушы органдар басшыларымен кездесу барысында қызылорда қаласының электрмен қамту жүйесі қуаттылығы отыз бес киловатт кернеуге жобаланып дамығаны
ал республикамыздың басқа облыс орталықтарының электрмен қамту жүйелерінің дамуы бір жүз он киловатт және одан да жоғары кернеуге негізделгені және бұл жағдай қаржыландыру мәселесінде көптеген қиындықтарға әкеліп отырғаны айтылды
қызылорда қаласының электржүйелері мен қосалқы станциялары өткен ғасырдың алпысыншы жылдары пайдалануға берілген және сол уақыттан бері оларды қайта жаңғырту мен қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілмеген
тиісінше жадықтар мен электржүйелері іс жүзінде толықтай физикалық және моральды жағынан ескерген
бұл жағдай электрмен жабдықтау сенімділігін төмендеуіне және апаттыққа жиілеуіне әкеліп соқтыруда
аталған апаттық жағдайлардың алдын алу мақсатында екі мың он жетінші жылы қазақстан республикасы қаржы министрлігінің екі мың он бесінші жылы жиырма бесінші ақпандағы нөмір бір жиырма алтыншы
бұйрығымен бекітілген даму қарау және іріктеу қағидаларын басшылыққа ала отырып республикалық бюджет есебінен іске асыру үшін
алты қосалқы станция мен электрмен қамту жүйелерін қайта жаңғырту жоба сметалық құжаттары әзірленіп мемлекеттік сараптауының оң қорытындысы алынған
қызылорда облысының әкімдігімен өңірлер дамытудың екі мың жиырмасыншы жылға дейінгі бағдарламасы шеңберінде республикалық бюджеттен нысаналы даму транферті рәсімінен екі мың он сегіз жиырмасыншы жылдары
қаржыландыру мақсатында құны он бір миллиард теңге болатын бюджеттік өтімдер қазақстан республикасының энергетика министрлігіне тапсырылған
алайда министрлікке ұсынылған бюджеттік өтінімдер қолдау таппады
оның себебі екі мың он жетінші жылы жиырма бірінші тамызда жоғарыда аталған қағидаға республикалық бюджеттен
тек қуаттылығы отыз бес киловаттан асатын жоғары кернеулі электр беру желілері ғана қаржыландыру жөнінде өзгерістер енгізілген
осы ретте республикалық бюджеттен берілетін нысаналы транферттер есебінен тек кернеуі екі мың бір жүз он киловатт және одан да жоғары электрмен
қамту жүйелері дамыған өңірлер қаржыландырылып қуаттылығы отыз бес киловатт және одан төмен кернеуге жобалаған өңірлердің электржүйелерінің дамуы тыс қалуда
жоғарыдағылардың негізінде облыс бюджетінің субвенциялығы екендігін ескеріп және құны он бір миллиард теңге тұратын аталған жобаларды облыстық бюджет есебі істеуін іске атқарылу мүмкіндігі жоқтығын ескеріп
құрметті асқар ұзақбайұлы сізден республикалық бюджеттен қуаттылығы отыз бес киловатт электр беру жүйелері мен
қосалқы станцияларын құру үшін салу мен қайта жаңғыртуға арналған шығыстарды қаржыландыру мақсатында қағидаға тиісті өзгерістер енгізуге ықпал жасауыңызды сұраймыз
құрметпен сенатор еламанов бақтиярұлы нұржігіт рахмет
рахмет келесі сөз сенатор волков владимир васильевичке беріледі
спасибо уважаемая дарига нурсултановна уважаемые коллеги
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан мамину аскару узакбаевичу
поводом его является проведенный в комитете анализ реализации послания конституционного совета от двадцатого июня девятнадцатого года о состоянии конституционной законности в республике казахстан
согласно конституции республики казахстан права и свободы человека могут быть ограничены только законом
в нормативном постановлении конституционного совета от третьего июля восемнадцатого года о проверке конституционности пункта пять статьи двадцать семь закона
об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей были указаны на существенные недостатки законодательства регулирующие вопросы применения привода
на сегодняшний день действующее законодательство не содержит определения привода и четко не регулирует порядок цели его применения
не установлен порядок обжалования и необоснованного применения его
законодательство не определено ответственность должностных лиц за незаконное и необоснованное применение этого процессуального инструмента
не решены многие другие вопросы затрагивающие конституционные права граждан при осуществлении привода
на основании вышеизложенного считаем необходимым правительству совместно с заинтересованными государственными органами и с учетом международного опыта решить вопрос о законодательном регулировании организационно правовых мер по применению привода
текст полного депутатского запроса будет направлен в в адрес правительства
о результатах рассмотрения депутатского запроса просим дать письменный ответ в установленный законом срок
депутаты волков абдикеров бекназаров енсегенов лукин сулейменов спасибо
спасибо келесі сөз сенатор әділбеков дәурен зекенұлына беріледі
рахмет мой депутатский запрос адресован первому заместителю премьер министра министру финансов смаилову алихану асхановичу
во время рабочих поездок по регионам были подняты некоторые проблемные вопросы в связи с внедрением с первого января двадцатого года
самостоятельного бюджета местного самоуправления в административных территориальных единицах численностью населения менее двух тысяч человек
полный текст запроса на четырех листах с приложением таблицы кратко суть депутатского запроса
первое касательно вопроса формирования утверждения уточнения и бюджетов местного самоуправления
принятие единым решением бюджетов сел и сельских округов приводит к зависимости бюджета одного сельского округа от другого и утрате самостоятельности
так как необходимость уточнения бюджетов сел и сельских округов может возникнуть в различные периоды времени
в целях упрощения бюджетных процедур и расширения самостоятельности местного самоуправления при перераспределении средств между бюджетными программами без увеличения общей суммы бюджета
предлагается сельский округ наделить правом самостоятельно проводить уточнение бюджета на собраниях местного сообщества без рассмотрения на соответствующей бюджетной комиссии
второе в районных и сельских округах имеются дороги непринятые в коммунальную собственность бесхозные при этом мероприятия по обслуживанию и
текущему ремонту не состоящих на балансе являются нарушением бюджетного законодательства в связи с чем требуется оформление правоустанавливающих документов
аналогичная ситуация сложилась в паспортизации сельских водопроводов и объектов электроснабжения парков скверов
для решения данных проблем предлагается разработать нормативную правовую базу по закреплению тех или иных объектов в разрезе сельских населенных пунктов не имеющих правоустанавливающих документов утвердив ее
местным исполнительным органом районов и городов либо разработать упрощенную процедуру принятия на баланс объектов общего пользования на основании постановления акимата района
решения акима города районного значения села поселка сельского округа без правоустанавливающих документов что будет являться основанием для использования бюджетных средств
третье в настоящее время акиматы сельских округов не имеют доступ к базам данных уполномоченных органов необходимых для полного охвата объектов для налогообложения и контроля уплаты налогов в четвертый уровень бюджета
поэтому необходимо решить вопрос по обеспечению доступа аппаратам сельских округов к базам данных по транспорту в том числе по тракторам специальной технике по недвижимости земле
четвертое при формировании уточнении бюджета местного самоуправления основную работу выполняют отделы экономики и финансов районов и городов области что приводит к дополнительной нагрузке
кроме того на них возложены все процедуры по разработке проекта решения маслихата о бюджетах городов районного значения сел сельских округов
и их регистрация решения в органах юстиции что также подтверждает отсутствие принципа самостоятельности органов местного самоуправления
в связи с чем в том числе в целях сокращения времени государственной регистрации функции по разработке проекта решения маслихата и последующую регистрацию решения в органах юстиции предлагается возложить на аппарат и акимов сельских округов
и пятое в настоящее время в целях расширения налогооблагаемой базы рассматривается вопрос о дополнительной передаче поступлений в бюджеты местного самоуправления
от единого земельного налога платы за пользование земельными участками продажа земельных участков платы за продажу права аренды земельных участков и другие
в случае передачи вышеперечисленных налогов необходимо решить вопросы выделения дополнительной штатной численности юристов для выполнения функции по заключению договоров
и проведению аукционов при распределении функции между районами и сельскими округами по функциональному закреплению проведения аукционов по продаже аренде земельных участков
но это непростой вопрос требуются знания определенные навыки
в целом предлагается рассмотреть одиннадцать проблемных вопросов изложенных в виде таблицы с предложением пути их решения
в том числе посредством внесения изменений и дополнений в соответствующие нормативно правовые акты приложение на двенадцати листах
с уважением адильбек
спасибо
келесі сөз сенатор құртаев әлімжан сейітжанұлына беріледі
рахмет дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауал қазақстан республикасының премьер министрі мамин мырзаға жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы осы депутаттық сауалды жолдауға өңірде болған кездесулерде тұрғындардың тарапынан суармалы жерді сумен қамтамасыз ету жайлы айтқан ұсыныс пікірлері негіз болып отыр
жалпы еліміздегі барлық ауылшаруашылық жерлерінің бар жоғы жеті пайызы суармалы егіс алқаптары
сол аз ғана жер еліміздің барлық ауылшаруашылығы өнімінің қырық пайызын беріп отыр
бұл көрсеткіш суармалы егістіктің қаншалықты тиімді екенін байқатады
соңғы жылдары суармалы жерлер тиімді пайдалану мақсатында бірқатар іс шара атқарылды
таза ағын сумен қамтамасыз ететін және су тасқынынан қорғайтын көксарай су реттегіші салынып ел игілігіне жұмыс істеуде
дегенмен еліміздегі суармалы егіншаруашылығының проблемалары әлі де аз емес
суармалы егіншілік көлемінің сексен пайыздан астамы түркістан қызылорда алматы жамбыл облыстарында орналасқан
халқы тығыз негізінен суармалы егіншілікпен айналысатын аталған облыстарда суармалы жерлердің он бес тире отыз бес пайызы пайдалынылмайды
әсіресе түркістан облысы үшін бұл мәселе маңызды сондықтан облыстағы пайдаланылмай жатқан алқаптарды тездетіп қайта айналымға қосу қажет
облыс бойынша ауылшаруашылығы мақсатындағы жалпы жерлер бір миллион жетпіс екі мың гектарды құрайды
оның ішінде суармалы жерлер төрт жүз сексен алты мың гектар
түркістан аймағында алпыс үш мың гектар суармалы жерді сумен қамтамасыз ететін судың саны бұл сиымдылығы үш жүз жетпіс миллион
ы текшеметрді құрайтын бүгін суқоймасы арқылы жеткізілетін ұзындығы жүз қырық бес шақырым құрайтын түркістан мангистральды каналы
ағын су тапшылығының орын алудың басты себебі түркістан магистральды каналының пайдалы әсер коэффициентінің нөл жетіні құрауы немесе фильтрациялық судың көлемі жүз елу миллион текшеметр
бүгін су қоймасына құятын өзендердің судың аздығы соңғы он жылда жеті мың бір жүз алпыс алты агроқұрылымдағы
он бес мың ыыы гектар алқап әсіресе суару вегетациясының соңында ағын су тапшылығынан зардап шегуде
жыл сайын алты миллиард теңге ауылшаруашылығы өнімі кем өндіруде
құрметті асқар ұзақбайұлы қазақстан республикасының тұңғыш президенті елбасы нұрсұлтан назарбаевтың қауіпсіздік кеңесінің отырысында берген тапсырмасына және қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаевтың екі мың жиырмасыншы жылғы
жиырма төртінші қаңтарда өткен үкіметтің кеңейтілген отырысында айтылған тапсырмасына сәйкес жоғарыда аталған жүз сексен миллион текшеметр ағын су тапшылығын жою үшін бірінші кезекте төмендегі жобаларды іске асыру арқылы
жеті ауылдық округтегі елу елу екі мың халықтың және облыс орталығы түркістан қаласындағы жүз алпыс мың адамның сонымен қатар облыстың әлеуметтік жағдайын жақсартуға
әсер ететінін ескере отырып аталған жобалардың сапалы және уақытында орындалуын қадағалап тиісті қаражат бөлуді сұраймыз
атап айтқанда бірінші түркістан магистралды каналының толығыменен ағын сумен қамтамасыз ету үшін сырдария өзенінен екінші көтермелі насос станциясын ұзындығы қырық бес шақырымдық болатын машиналық канал салу
екінші кентау қаласының аймағында ұзындығы елу тоғыз шақырым болатын түркістан магистралды каналының бөлігін бетонмен қаптау жұмыстарын жүргізу арқылы алпыс миллион куб фильтрациялы ағын суды үнемдеу
үшінші түркістан қаласының шошқакөл көлдік жүйесінің жобасы құны үш те алты миллиард теңге
төртінші ирригациялық және дренаждық жүйелерді жетілдіру жөніндегі жобаның екінші кезегі
қазіргі таңда құрылыс жұмыстары басталғаныменен түркістан облысы шардара ауданындағы жиырма мың суармалы жердегі құрылыс жұмыстары осы күнге дейін басталмауда
бесіншіден отырар ауданында шәуілдір суландыру алқабындағы он екі мың гектар суармалы жердің арыс өзенінен келетін ағын судың аздығын толық игеру мүмкіндігі болмауда
бұл мәселені шешудің бірден бір жолы бұрын пайдаланылған су сиымдылығы он бір куб болатын ұзындығы отыз километр шәуілдір істеме су жеткізу каналын жөндеуден өткізу қажет
одан бөлек түркістан магистральды каналды сырдария өзенінен машиналық әдіспен су беру құрылысын жүргізу арқылы қосымша сексен миллион
ағын су жеткізу жобасы іске іске асқан жағдайда тиісті су көлемін жеткізу үшін сырдария өзенінен ағын су лимитін бөліп беру мәселесін шешіп берулеріңізді сұраймыз
қазақстан республикасы парламенті және оның депутаттарының мәртебесі туралы қазақстан республикасы конституциялық занының жиырма жетінші бабына сәйкес депутаттық сауалды қарау нәтижесі туралы заңмен белгіленген мерзімде жазбаша жауап берулерін сұраймыз
құрметпен депутаттар бектаев құртаев рахмет
рахмет келесі сөз сенатор лукин андрей ивановичке беріледі
құрметті дариға нұрсұлтанқызы құрметті депутаттар
наш депутатский запрос адресован премьер министру республики казахстан аскару узакбаевичу мамину
двадцать четвертого января текущего года на расширенном заседании правительства глава государства поручил правительству принять меры по ограничению дальнейшего ввоза и эксплуатации автомобилей с нарушением законодательства страны
поводом нашего депутатского запроса является волна недовольств вызванная принятыми министерством внутренних дел мер которые направлены на регистрацию автомобилей из армении и кыргызстана
после процедуры регистрации владельцам автомобиля необходимо пройти таможенную очистку которая включает в себя уплату разницы между таможенными пошлинами стран еэс
при растаможивании утилизационного сбора мтс двенадцати процентов от стоимости автомобиля то есть приблизительно за каждый транспорт автовладелец должен заплатить порядка там более чем миллион тенге
в две тысячи пятнадцатом году армения и кыргызстан вошли в состав еэс
до первого января две тысячи двадцатого года у армении и кыргызстана действовал льготный проезд для растаможивания автомобилей
а у остальных стран еэс были единые ставки таможенных пошлин поэтому цены на автотранспорт в армении и кыргызстане были значительно дешевле
казахстанцы в связи с открытыми границами и значительной разницей в цене стали массово завозить автомобили из этих стран
это привело к тому что на сегодня в казахстане эксплуатируется порядка двухсот тысяч автомобилей с иностранным учетом а владельцы отказываются их растаможивать
исходя из изложенного соответствующими государственными органами не в полной мере проведена информационно разъяснительная работа среди граждан а также
министерство внутренних дел не обеспечило государственную регистрацию автомобилей из армении и кыргызстана путем принятия административных мер воздействия на их владельцев разъяснительной работы
министерство финансов не обеспечило взыскание таможенных пошлин путем истребования сведений из таможенных органов армении кыргызстана пограничной службы кнб и мвд
министерство юстиции не обеспечило запрет на удостоверение доверенностей по передаче права распоряжения завезенных автомобилей между казахстанскими гражданами а нотариусами по сей день в нашей стране выписываются на них генеральные доверенности
представительства еэс по таможенному сотрудничеству не обеспечили надлежащую реализацию норм заложенных в договорах о присоединении стран к таможенному союзу с учетом требований национального законодательства
несмотря на принятие постановления правительства республики казахстан тридцать первого января текущего года по данному вопросу просим вас
уважаемый аскар узакбаевич проинформировать о деятельности уполномоченных органов по исполнению поручения главы государства и сообщить о принимаемых мерах
о результатах рассмотрения депутатского запроса в соответствии со статьей двадцать седьмой конституционного закона о парламенте казахстана и статусе его депутатов просим дать письменный ответ в установленный законом срок
полный текст прилагается
с уважением депутаты лукин бактиярулы волков кулмухамбет абдикеров бекназаров джумагазиев тагимов нурсипатов мукашев благодарю
спасибо немножко уточнение хочу внести вчера мы этот вопрос обсуждали
речь идет о двухсот тысячах машинах из которых сто семьдесят тысяч в российской федерации ездят а в казахстане нам была названа цифра двадцать четыре тысячи
ну от этого конечно не легче разбираться нужно там
келесі сөз сенатор нұрәлиев абдалы тоқбергенұлына беріледі
рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
біздің депутаттық сауалымыз қазақстан республикасының премьер министріне жолданады
құрметті асқар ұзақбайұлы біздің депутаттық сауалымызға арқау болған үстіміздегі жылдың қаңтар айында жамбыл облысына жұмыс сапары шеңберінде
байзақ ауданындағы кездесулерде көтерілген бұрыл ауылдық округінің елді мекенінің инфрақұрылымын жаңғырту оларды өңірлік стандартта жүйесінің параметрлеріне келтіру мәселелері болып отыр
жалпы өңірлерде елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың мемлекет басшысы қасым жомарт кемелұлы тоқаевтың саясатын іске асыру аясында
үкімет тарапынан жүргізіліп жатқан әлеуметтік экономикалық даму стратегиясын қолдайды және белгіленген жоспарлар индикаторларын жүзеге асыруда мақсатты жұмыстар атқаруда
екі мың жиырмасыншы жылдың ауыл ел бесігі бағдарламасының жобасымен сарыкемер тілек елді мекенін белгіленіп оның
спутниктері байзақ қостөбе үлгілі және қосақ ауылдары бойынша жалпы сомасы бір де үш миллиард теңгеге жеті жобаны
дайындық үшін дайындық жұмыстары жүргізілуде
кездесулерде жергілікті атқарушы органдар мәліметімен соңғы уақытта ауданда оның ішінде тараз қаласымен іргелес орналасқан бурыл ауылдық округінде халық санының қарқынды өсуі байқалады
екі мың сегізінші жылғы округтегі халық саны сегіз мың үш жүз жиырма бес адам болса екі мың он тоғызыншы жылдың желтоқсан айына он екі мың тоғыз жүз жиырма бір адам тіркеуде тұр
ауыл әкімінің мәліметі бойынша бүгінгі күнге халық саны уақытша тұрғындармен бірге он бес он алты мың адамды құрайды
халық санының артуына артуына байланысты түрғын үй жер учаскілеріне сұраныстарды қанағаттандыру үшін округте он он төрт алқап белгіленіп тұрғындарға таратылған алайда белгіленген
учаскілердің инфрақұрылымының болмауы әлеуметтік ғимараттар жетіспеушілігі кезек күттірмес мәселеге айналып отыр
жергілікті атқарушы ііі орган жетекшілері және тұрғындар жоғарыда туындаған мәселелерді тез арада шешудің бірден бір жолы ауылдық округ елді мекендерін ауыл ел бесігі жобасы бағдарламасына енгізуден көреді
осыған орай тиісті мемлекеттік органдары мен елді мекендерді өңірлік стандарттарға сәйкестендіру бойынша дайындық жұмыстары екі мың он тоғызыншы жылы басталып бірқатар нысандардың жобалық сметалық құжаттары әзірленген
жобаланған күрделі жөндеу құрылыс нысандарының тізбесі төменде беріледі
құрметті асқар ұзақбайұлы көтеріліп отырған мәселелердің өзектілігін ескере отырып жамбыл облысы байзақ ауданы бұрыл ауылдық округінің елді мекендерін екі мың жиырмасыншы жылдың
ауыл ел бесігі жобасы бағдарламасына енгізуіне және қажетті қаражаттың екі миллиард бес жүз тоқсан алты миллион теңге көлемінде бөлуіне ықпал етуіңізді сұраймыз
құрметпен сенат депутаттары нұрәлиев жолдасбаев қожамжаров момытбеков
рахмет келесі сөз сенатор қожамжаров қайрат пернешұлына рахмет құрметті дариға нұрсұлтанқызы
уважаемый аскар узакбаевич я хотел бы направить э в адрес премьер министра республики казахстан
в течение последних лет в сенате парламента неоднократно обсуждали вопросы связанные с обеспечением водной безопасности нашей страны
в частности в ноябре прошлого года проведены парламентские слушания под председательством дариги нурсултановны по итогам которых выработаны рекомендации в адрес правительства
они касались недостаточного обеспечения населения питьевой водой износа водной инфраструктуры чрезвычайных ситуаций связанных с паводками и наводнениями
истощение и загрязнение водных запасов несовершенстве управления водными ресурсами законодательства нехватки кадров для водного хозяйства
практически правительству была предложена дорожная карта по каждому из проблемных направлений
однако поступающие от уполномоченных министерств ответы свидетельствуют что их руководители отнеслись к рекомендациям сената формально без принятия каких либо правовых и практических мер
в связи с чем просили бы вас вновь вернуться к рекомендациям сената с принятием мер по их качественной и полной реализации
более детально суть депутатского запроса нами изложена письменно подписали члены комитета по международным отношениям обороне и безопасности рахмет
рахмет осы жерге шақырып сұрақ қояйық
сауалдың сапасы

вообще в целом вот слушала все депутатские запросы все хорошие
вопросы поднимаются важные но все таки один из самых наболевших вопросов это устаревшая инфраструктура водная коммуникации электросети э что еще
дороги мосты где то не хватает то есть тоже надо будет может быть рекомендовать правительству э вопросы инфраструктуры и проблем инфраструктуры все таки поставить во главу глав потому что очень много мы теряем
если мы теряем только на воде там сорок процентов за счет того что инфраструктура несовершенна мы теряем и электричество мы теряем и много других ресурсов
и эээ связи между регионами пока еще слабо разиваются потому что тоже все еще не хватает соответствующей инфраструктуры да
мне кажется что нам этим вопросом тоже нужно будет начинать заниматься вплотную
готовиться к бюджету через три года который придет к нам заранее
құрметті әріптестер күн тәртібіндегі мәселелер толық қаралып болды
отырысты жабық деп жариялаймын аман сау болайық